Xuka vini c <hesitation> 'o em lujun, ikayee avión nalo vejixhi'í, nuu hiyo'o ja iin motor na iyo'o, onto lakajaña lijalo lujun ikai.